Haiwan yang ngori lila se goyom gena ge haiwan nguti ma ngofa riha-riha ge, fangare ngori jau ene bolo hoda ene ge ngori na bada raka coma goyom.